<hesitation> poko' nu kuisse a nakke, <hesitation> poko' kaju, <hesitation> jati pute, <hesitation> poko' keloro, kaluku <hesitation> poko' kaju <hesitation> kaju bajang, jati biasa, jati eja, <hesitation> kaju sappajeng, <hesitation> poko kanari, kaju na'nasa, kaju sappu, <hesitation> apanjo pole kaju ambasa <hesitation> poko' pattes-pettes <hesitation> poko' loka, poko' jammu, <hesitation> kaju rita, poko' ran <hesitation> parring, poko gatta, poko' rambutang, poko' lassa, poko' duriang <hesitation> punna poko kaju iya lohe kalia.